أجول لها يعني إذا كنتي تواجهين صعوبة في النوم جربي تحددين روتين يعني <noise> مريح جبل النوم <hesitation> مثلا يعني إسترخي بشيء تحبينه مثلا تجرين كتاب أو إنك تأخذين بعد حمام دافي <hesitation> كمان يعني تحاول تخفي ال- تخافت الأضواء وتبتعد عن الشاشة جبل النوم بساعة <hesitation> يعني تجرب هذي الأشياء وإن شاء الله تجوم مرتاحة وتساعدها على النوم.